Ty karaza lovia haiko aloha na finga haiko: misy sopiera, de misy kea finga tsotra finga pisaky rey. Ty fampiasà azy, sopiera iny lafa manao vary, lafa mamoa- mamoatsy vary baka ambalany ao iny atao anaty sopiera iny ao. Finga pisaky rey, rey finga fihinana vary iny na fihinana hany. Laha ohatsy moa misy finga golobo tao, iny fasia laoky na fasia roro fangaro hany iny.